A bgí bâgina bo waabo, mo a meesi ma biñaŋ ma meesini, ngi a ghami ghama nyaati bo a gi ma bântoona bo, a gi ma bâginan bo. Gii bso gembe, gmaa tinga gii mo madirte, gii bso gembe, gmaa megesi megsi mo, gmaa gi megsi megsi blúŧi, gmaa gi ntinga antimbi, umada húri a bigi ma, a bigi ma unyaati, ngi a bi ma untéy. Wi ma ungegi, ngi njali ma ungiti wi, ngi njali ma ungeg wi. Gi ma yaati bo nyaatati bâan bo ghaame. Yaa ñe mada yaa ghaame ngette a gee bâdéelna. Bâwéetina giin bân ma, bari bhútina a ghaame, gi ma húrin yaa ngette gee gí giin bâa ma. Bari wii jjoo fana bânan gí ngi gii bâan ma. Njali ma bigiin bâan ma ngin yo yaa, bânan ŋóoda a gí walla bânan ga a gí fana, bân bagina glow. Bân bagina heŋ bati. Ghaami ghaam ma nyaanti bo fana gbagi bâan tog a wi ma húrin yaa, bso ngette wee wi bigédnate. Hanu uto yaata a wiloolu uber wi ma húrin yaa, wii ttin boonji mmeesi biindi ma ngi biñaŋ bigiindi ma. Antimbi he a winooni unyaati be, yaati wi ma húri yaa, wo win meges megese. Wi reŋir reŋiri, wi daangi daange biñaŋ a bboorna ayet ga, a bboorni btooti ga, a bboorni ffomte ga, a bboorni ahaŧi ga, a bboorin gingiti ga, a winoo wini doroŋ. Samindi wi ma binnúmnate uhaame wembe, wayi folon wo a win wi nnúmni, a wu bboonji ga, uwa wooyi. Nda a wu bboonju wi mo, ngi gbii bigiindi ma ngi binŧidi mmeese bigiindi ma, ngi biñaŋ boji diin ma, uto ngi wi. Ndu ugí mo wii bboonji mo, yaa bfeere, unan wi húrti húrti biñaŋ ma, welgo wommu wii bboonj. Samindi blúŧi wi baa tti númi uwooye, a fnɓigi ma bâmees nan ngi hala ma ugíni; Wo gwili ma ñób ndaani, gwili ñóbti ndaani biñaŋ. Golla gñóbi bâan ba nñóbtina gi a gliitim bâan. Bari ndi bâsiimlina mo bso, bânan wéyi a wi ma bâgina mo, ndi winooni binúmnati blúŧi unhúri wommu njali ma mada wi ŧaga. Ngi njali ma mmada wi wéyi wéyina, ngi njali ma mmada wi núma, wee wi ñe biiŧa a mmeesi bboonjin bâan.